Thela naxixi chundaba nchaon ixin je'a ngurixin uxela icha chunda ba xro guyaa la soo dayee ba sinthatee soo dayee ba sinthatee pero a yoo kee ba eu thala e gunala ixin sayee ba ka sayaa ka xi'i xi gayee ba la yaa ta dexinte choo ba para e gun'ala yaa ta dengaa ba cha eutala ndayetaba ko jaa tsje naa tuchrjuin xe ja ko nchigo xengaa bachee ba para tha thi thenda ba thendao jua la cha o thendala dayaa ba ne ba tee daringee cheguala ta dayaa ba la nee guchja la la ko nee go naa chaguna la ko ñao ba sinthaa ba ndaroa cuandu satsintsi ngui uxee tjee kenda la tjio ta la thi ngigua porque je'e ba la cha sinthao ba ñaoe ba thi ko tsji <hesitation> luru ngaa je'e ba yaa la the tjii guuta ba a sitiee ba thino sithee ba deo tuchrjuin o ku ngee thi tsio'o ba la sithienii ba la cuando naa tsegi ngiva the thjio para xra ti'ga o thi xee ba thi suxi naa'ni o kuruneechi'na ku yaa na la ixin taguñaola ba a utala denda'a ba xee ba a ni xra ruee ba a ta ni xra ruee ba rinao kjui xe'en ba thi no nthaa tjekee ba the jee ku taa o unaa la denda gua la ni xra tjagaa ni xraa ne pero a ju tie u ta tanda kjui ni yaa tha kjui ni yaa ta kjuili <hesitation> yaa ta inche'a ba gasu dathenda yaa disenyaa ba dathee sinthate'e para ikjon cha axi.